Polsha tiliga kela- Polsha madaniyatiga keladigan bo'lsak, <hesitation> polyaklar bir xil <hesitation> dinda ikki xil mazhabga bo'y sunishadi. <hesitation> Va yana polshaliklar <hesitation> bayramlarni judayam yaxshi ko'rishadi.